من المعتقد المهم أنه لازم الكل يعرفه أنه مهم لي إن التغيير يبدأ من الفرد، أي حد يبي يغير يبدأ من نفسه إذا كل واحد بدأ يغير نفسه للأفضل راح نخلق يعني تأثير إيجابي في المجتمع يعني راح نكون صادقين مع نفسنا راح نسعى أنه نحسن ونطور من نفسنا ومن سلوكياتنا راح يكون ما في عنف ما بين الاخرين